Har doim siz bilan nimanidir bo'lishgim keladi va sizga katta rahmat meni har doim eshita olganingiz va menga maslahat beraolganingiz uchun. Chunki shunday inson bo'lishi dunyoda juda ham muhim deb o'ylayman.